Ün opera d'arte a pöl esi bun-a për mi e pa për ti e cuindi al e 'na coza molto sugetiva, për esi sicür ch'a sia 'na coza bun-a vëntarìa ciamé ün espert ch'a s'occüpa d'arte e alura chiel a pöl avei d'element dë valütasiun per definilu